والله لو أعطوني الخيار أفضل أرجع مائتين سنة للوره، ليش؟ لأنه بيكون عندي فرصة أشوف كيف كانت الحياة في تلك الفترة، وأتعرف على عادات وتقاليد أجدادنا، أريد أسمع قصصهم وأشوف كيف كانوا يعيشون، كمان بتكون تجربة مثيرة أعيشها في بيئة تاريخية، أما المستقبل أحس ممكن يكون غريب علي، وأفضل أستمتع بالماضي وأتعلم منه.